Karazana pistasim-bazaha, sy de maro loatra fantako fa i- fantako foagna alongany hoe pistasy anh de misy koa mahabibo. _x000D_ De pistasy anh azo atao saosy pistasy, izany zany tegna ilaina ananjy, de mahabibo izy anh <hesitation> lay atao sakisaky aminà fety regny.